am leddi polland ni leddi un de ɗo mari nyamdu sosai bo ɓe ɗon nyama nyamdu sosai ha wuro mai, ɓe ɗon mari nyamdu je liɗɗi be kusel bana na'i, bana ba'li banaeh aladeji sosai ɓe ɗon nyama be mai, ɓe ɗon mari flavour bo sosai je ɓe naftirta be mai, so ɓe ɗon mari flour, ɓe ɗon nyama irin cake ji ɗo ɓe ɗon waɗa ha pelle mai.